Mitmõq katsajalaq <hesitation> mõistvaq umma värvi muutaq vastavalt ümbrüskunnalõ, ja teno toolõ nä saavaq sinnäq sisse sulandudaq. Ma ei tiäq, kuis nä täpselt tuud tegeväq. Näil ommaq määntsegiq kuigi värvimuutvaq nahaq.